Isiso kwenivani nukwa une ndiva ndinokwa sana upira, kukinakina, ukulaku ukulukwaluka, uku- uku- ukukila ata mmakasi, ukulimalima. Ikyene imichieso ikiniva ninoku une, ukududilia dudilila, ukwidudilila amakasi, ukokela. <hesitation>